Ma-i usuq, et <hesitation> eläjidel om veidemb õiguisi kui inemiisil õnnõ tuuperäst, et inemiisil om rohkõmb allu maa pääl kui eläjidel.